ارے یارو کتوں کی دنیا تو الگ ہے رے بھائی، ان لوگاں اتنے سارے بریڈز ہیں، گنتے گنتے اپن تھک جانا، اپن نام بھول جانا، لیکن ان لوگوں کی جو بریڈ ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ چلو شروع کرتا ہوں میں۔ سب سے پہلا نام آتا جرمن شیفرڈ، پولیس والے رہتے پولیس والوں کے ساتھ، پھر سے فل دبنگ اسٹائل میں رہتے۔ اس کے بعد میں آتا لیبراڈور۔ ان لوگاں ایکدم پیارے، فرینڈلی اور گھر والوں کے ساتھ میں رہتے۔ پھر آتا پگ، چھوٹا رہتا، کیوٹ رہتا، لیکن ایکدم کریزی، ووڈافون <hesitation> والا ڈاگ بھی آپ اس کو بول سکتے۔ اس کے بعد میں آتا بل ڈاگ۔ فیس تھوڑا سیریس رہتا، لیکن دل کا ایکدم گولڈی گولڈی رہتا۔ پھر آتا گولڈ بولے تو گولڈن ریٹریور، ایکدم ہینڈسم اور لوئل رہتا۔ پھر آتا ڈوبرمین جو سیکیورٹی کا کنگ ہے، گیٹ پہ کھڑا ہو گیا تو خلاص، اس کے علاوہ کوئی دوسرے جنے اندر جانے سکنا۔ پھر اس کے بعد میں آتا بیگل، چھوٹا سا رہتا <hesitation> مست رہتا، ناٹی اور اس کے پاس میں فل انرجی رہتی۔ پھر آتا سائبیرین ہسکی، ارے ہیدرآبادی کی گرمی میں اگر اس کو لے کے گھما دینا تو اصلی سنو ڈاگ ہو جاتا۔ پھر آتا <hesitation> پومیرین، ایکدم فلافی فلافی، کاٹن بال کے جیسا رہتا۔ اور بھی ہے رے بھائی، جیسے باکسر رہنے دو <hesitation> گریٹ ڈین رہنے دو، پھر الاسکا رہنے دو، الگ الگ نام ہے کتوں کے، ان لوگوں کی جو دنیا ہے ایکدم بڑی دنیا ہے کتوں کی بھی۔